"Tedduɓe warɓe e yawtere ndee. Mi salminii on. Yo yawtere ndee hawran on. Bissimilla mooɗon. Alla waɗ moƴƴere e weltaare hakkunde meeɗen. <hesitation> Yo ɗun laatano en sago wooto, naadduɓe laana. Ayyo, yo ɗun laatano en moƴƴere en fuf."